Eñóó ii jó’ re mi ‘láána jan dsa i lɇ dsóó ja lii kié’ kiela’ ba dsa i lɇ la kú juu’ la ku e juu’, ejia’ re dxa e júú’ dsa i, la ku dsa i dsal dsóó e kiee’ dsóó ja lii jó’ e laa ta’ kiä’ mⱥⱥ tóo xii’ kiä’ my nóoó tóó e jö láá tá’ re kä’ uɇɇ, jmⱥⱥ tá oo jö nɇɇ nóoó tóó jö re kä’ guo ngü kiee’ dsa taa’ ekiela’ kö’ xaba oo guí’ e my mⱥⱥ oo guí’ e töö la ku dsóó’ xaá´’ ‘mo dxá’ o ta jiáá’ dsóó’ ‘mo töö ‘ñee mý mⱥⱥ óó guí’ jö jö my mⱥⱥ óó guí’ jö töö dsóó’ xáá’ ´mo dxá’ o töö dsóó’ t e´náá’ ´mo laa ku jy ‘mo ji, ji fⱥⱥ’tá’ xáá’ ‘mo jó ba <hesitation> ba ba dse töö ‘ñéé my xáá’ óó guí’ e je nyy kö tá’, kie’ jö e náá’ jmóó tá’ jö, jö dsi tá’ kiä’ tóó dsi ta’ kie jö dsalí my xáá’ e uó kie’ jö tóó’ tá’ la gáá’ dxíta’ kiela’ re kä’ guó ngü kiee’ la ku jö i píí’ kiela’ dsa jáaá kö’ jö taa’ tá’ oo, kiää tá’ oo re káä uɇɇ dsa, kiejö to dse jé’n dsóó ja lii ekie’ la kú dsóó e kiee’ dsóo e nɇɇ dsóó ekiee’ juu’ jÓÓ’ e kuɇɇ tá’ dsa nɇɇ la ku tó’ kuää o tó’ ñi gyy’ e náá’ tó’ xa kie’ dsa kiejö ká’tá’ kiä´to Jii’ KIE’ JÖ la tⱥ ÿÿ’ dsa ejö kie’ jö to dsa jé’n ba juu’ kiela’ jóó’ kö’ ejmóó tá la jy jmýý’ kié’ ‘nyy’, jmý’ kié’ jym jö ráá’ ta í jö ráá’ xen jmoo tá’ jmýý’ üü’ lɇ ki jö ku jⱥ´jy mii’, ki jö ku uɇɇ sún míí’ la’ re lɇ jóó’ dsa ‘lala dsa kö’ kiä’ nɇɇ kiä’ júú’ jä e nɇɇ jia’ jóó’ kö’ e <hesitation> e ere la ku jan dsa i bii júú’ uɇɇ jó’ re tⱥⱥ’ ná vaporub dxii kiela’ jö jó’ e re lí dxii kö jó ‘mýý’ kiela’ jö re loo lúú dsa i júú’ i kie’ jöto dse jé’n ba júú’ e e <hesitation> re loo e jiama ku boo’ dxi jö jiama re jú’ uɇɇ.